O na mea ʻelima i hiki iaʻu ke helu papa ʻai, ʻoia no ka ʻukulele, kika, ka lila, ka piano a me ka waiolina o kēia na mea i ʻelima i hiki aʻu ke helu papa ai I loaʻa I ke kaula hoʻokani aka o ka mea aʻu i pā ai wale nō ʻoia no ka ʻukulele no ka mea pono kākou e pā ma ke kula.